Nga mì mbit ɗɨ lokaci ce ɗang nga ter, ɓe nomaly ko karfe pìmi mwa ɓe nga yal. <noise> kɨ yali, ɓe nga pò bèt kɨ rediwo ko nga fwot labari mɨ voice of america ɓe karfe pimi. Lòkaci ce, ɓe nga yal kafin karfe pimi, kwà bèt rediwo kwa fwot ɗɨ. Ngà fwot voice of america zuwa karfe pòbap, ɓe ngà fwòt lemet karfepobap kɨ rɨbɨ, <noise> ɓe nga fwot news mɨ nigeriya, kome kɨ ɗap karfe pobap kɨ nrɨp, zuwa pòkun. Nga gama fwot kɨni, ɓe nga gyi am, ko nga vwang yɨt, ko nga vùk po. Ɓe nga kàt mbise kwà cen lìtkum. Lokaci nga gama cen kɨ lìkumɨ, kò karfe pòkun zuwa pokun kɨ nrɨp nyɨ mwa, ɓe nga ɗap cenɨ ko nga me lɨmar. Nga sha mar-mar lok, karfe sar mwa, ɓe nga yal nga shangnyok lok, kwà shwe am. Karfe sarpobap mwa, ɓà njà tong ntòm rin kwat kà shang nyok. Lokaci ce, karfe bap ɓi ɓa nyal kà mɓà nkè nwokɨ. Ka shang nyok nwok lok, ko nga put putolɨ, mu met ko mu tong gyerm kɨ pàk molnu mwa nɗin yɨlɨ, ka ka ɓe pɨpi mu ni pì gyerm mwa ɓù tong. Ko yè mpòsin ko karfe pimi, pimi kɨ nrɨp mwa ɓe nga be nga jɨ nwòk, mpìteko nga lap te nkarng mwa mwà bè mwa jɨ nwok a? Kɨ nlong mwa. Pa ce ɓe nga met lep. Pa ce ɓe nga met lɨmarɨ. Lokaci ne shɨk kɨ shang ngan ka ɓe nga shang nyok nwokɨ. Tòng wok, karfe pokun mwa, ɓe nga sit nlu ko nga sem. So nga yal mbit ɗɨ, ko karfe pimi mbit ɗɨ zuwa karfe pokuni, ɓe nga sem ko nen kɨ yal kɨ ngan kwat, ɓe a ɗo nga dinga kɨ cɨn kɨni. Ndùng kɨ lòkaci mwa ɓe a ɗo ner kɨ rayuwa. Ɓà pò cɨn kɨni. <noise>